بخښنه غواړم چې ناوخته شوم لاره بنده وه یا هم سلامونه، بخښنه غواړم چې ناوخته شوم یو ناڅاپی کار رامنځته شو، مننه چې زغم مو وکړیا بخښنه غواړم چې ناوخته شوم، یو ناڅاپی کار مخې ته راغی.هڅه کوم ژر ځان درسره برابر کړم.